ലിഘ്ത് സ്വിത്ഛ്, അനേ ധി വിദ്യുത് പ്രവഹാന് നി, നിയേന് ത്രിന്ശദനാന് ഏഖി ഉപയോഗിന്ഛേ സധനമ്। ധിന് ഇദ്വര ലിഘ്ത് ഓന് അന്ദ് ഓഫ്ഫ് ഛയഗലുതമ്। ലിഘ്ത് സ്വിത്ഛ് യുക്ക പനിതിര്നോ അര്ധമ് ഛേസ്കോദന് കി, വിദ്യുത് പ്രവഹാന്, വിദ്യുത് പോസിതിവേ വിരേ അന്ദ് നേഉത്രല് വിരേ ധ്വര സര്ഫര അഹ്ഥുന്ദി। സ്വിത്ഛ് ഓപേന്, സ്വിത്ഛ് ഓഫ്ഫ് ലോ ഉന്നപ്പുധ്, ചിര്ചുഇത് വിര്ഗി പോഹ്ഥുന്ദി, ചുര്രേന്ത് ബല്ല്സ് കേ വേലധു, ലിഘ്ത് അഹ്ഥുന്ദി പോഹ്ഥുന്ദി। ലിഘ്ത് സ്വിത്ഛ് യുക്ക ഭഗാലു, സ്വിത്ഛ് ലേവേര്। മേമു ഛേതു തോ പുശ്ലേധ, ഫ്ലിച്ക് ഛേശേ ഭഗാമ്, ചോന്തച്ത് പോഇന്ത്സ്, വിദ്യുത് ചിര്ചുഇത് നു ചോന്നേച്ത് ഛേശേ ലോ ഹോപു ഭഗാലു, തേര്മിനല്സ്, നൈര്ലു ചോന്നേച്ത് അഏയ പോഇന്തു, ഹോഉസിന്ഗ്। സ്വിത്ഛ് ലോ പലി ഭഗാലു നു ചോവേര് ഛേശേ ഭഗാമ്।